<hesitation> أني <hesitation> اجيد ركوب الخيل <hesitation> من و أنا صغيرة أنا أحب الخيل أصلاً. <hesitation> كان عندي- عندي فرس <hesitation> وايد احبه كان اسمه مرجان. مرجان هذا كان أول فرس <hesitation> اهداه أبي لإلي الله يرحمه. كنت مرة احبه كان أول فرس اركبه.